<hesitation> Vary sy petsay zao longany hagnina anay nohaniko farany, de fomba nanamboarako ananjy ah, nandrahoako alongany ny vary, nataingina anay eny ambony tokoà ny ragno ah, de nataingina ko vary de avy sakeo zaho nanendy tômaty ambana tongolo de narotsakanay petsay.